बैंक एक संस्था होला जहाँ पे जनता आपन पैसा जमा करेलें ऐ मन से कि ऊ पैसा सुरक्षित रह सके। और बैंक एकरे एवज में वो पैसा पे ब्याज भी देवे ला बैंक का होकल कउनो भी अर्थव्यवस्था खातिर जरूरी हवे। काहे से कि बैंक के ही वजह से पैसा घूमेला और एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था खातिर पैसा का घूमत रहल बहुत जरूरी हवे। बैंक पैसा जमा कइला के अलावा जरूरत इंसान के उधार भी देवे ला।